<hesitation> So a ƴeewii e ley finaa tawaa kooree di sid yimɓe muuɗun en, eɓe turoo e yeeso neɗɗo. Nden non ɓurɗoma duuɓi fuu aɗe waawi diccanaade ɗun. <hesitation> maa du <hesitation> fulɓe ana mbiya leyɗinkinanaade joomun. Aya ɗum woni ko anndumi banngal maɓɓe.